<hesitation> Araka ny fahaizako azy tokony farafahakeliny adiny valo tokony mandry ôlo araiky, zah mandry matetiky amy folo aligny na minuit de mifôha amin'ny eniny na amy fito na amy valo arakaraka prôgrama.